मंगरकि बारेम सोचतपेति मोके काम और गतिविधिकि गति बढ्तए जानिया विचार आत हए । सुम्मारकि थुर थकान पच्छु, मंगरके थुर जाधा उर्जा और ध्यान केन्द्रित करो जात हए । जा दिन प्रायः योजनान्के अग्गु बढनिया और कामन्के सहि दिशा तय करनिया दिनके रुपमे मानो जात हए । मोके लागत हए, मंगरके और जाधा प्रगति और सफलताकि अनुभूति मिलत हए । जा दिनके लक्ष्यन्के सहि दिशामे प्रगति करनके ताहिँ एक अच्छो अवसर हए ।